No sé yo las que me selgan assín de golpi i porrazu: la calimba, l'augua, el çugu, la lechi, el té, el café, la cocacola, la fanta, los batíus, el chocolati, la limoná, el vinu, el ron, el vodka, el whisky, la granizá, los licoris, la orchata, los aguatenis i lo que bebi ara tola zagalería, los red bull essus que los ai duna tupa marcas..